Ñ'antony ñ'ilà ñy tômôbily be pitrongy tany: -Hañamora ñ'asa laha ii ka sendra tany mahery reñy ñy piasaa, ñy tômôbily be iñy avao mitrongy azy la vita, na tôbily be iñy avao koa ro mihaly azy, manahaky tany añamboarany ñ'olo orin'asa bevata reñy.